Ègèda ma? Ilimi ambasa ègèda ma. gèdngaya mènna. man nkè nzhè ilimisa skwinmèna mbiya mbiya duk nka nwèrda aman man ilimi mbabi sa nskiw mènna mbi ba nkè ndèy kata mbali nkada nkata mbali ara nruva nkèsun dhè man nrèma a'ara man nki ndèna nruva nsa kda nkat nga nzhè dud'dunva mbali man nkè szhè ilimi sa duniya ba nfaraka nga nwarda ndè'ngaya. ndo nchuchèndjun nkazbi aman nkè nzè ilimi s'bi nko nkèr nhwod ngaya ba'nchuchèndjun nka ah skwisa bi, sai dai zhigilè ndè nvan ncigaba, <noise> èh gèdama ngwozi ntè nkwal'dèy'karatu mana ndè asibiti'ntè nkwal diy karatau ndè man ntè nslubiya nduhi èn ntè dèh nlènkwan èhnè mam sah agèda mhè èh man gèd'amba nwal nwali kabi ndawa ndaw ba ngèd na èh mhin'nah nkè gada ghi skwi tèu duhu ba nka giya bi nka ndo nman nka nrèzla nkè nwazl'bi bah ndo man un gau ilimisa èhn nwatzl'nka nkauda ah man ngaw bi Nkuba mokwatwub gidèwa nènga ba gidèwa nkinnè nzèy nkinnè ndèykènna skwi mbali' <hesitation> ntoh ngwazihi man ntèghi nkoyèrwa ntèghi nkaratu sa a wudahi, koh makaranta ko ilimi smètk sa ègèda mana chingaba zhè kumba nnjita ntè dunyia sata anji kata amba ngi bi nga ngwozi nkam mbuklan man ngwa mwun gèd nko makaranta nko ilimi sungadba ko karatu mana mohmmadiya'nba man sallah ba man nga gau dèydèya bi ba ko nkur mkèshnkata ba nga nduvaala èhn mfunga ncivèd'nga ngwots chingaba asim nasa aman nkè ngada hèwnnnn nkèran ntè buka ansa zlèbad sai nka è gan nkè? Èh ghi nhwari ndèkwa skwi ntèndèkwa ndè nzlibiya nbi skwi ntè dè kwa' mtè dèy nkwasahèya nkè ngwoda bi ko nkè giya bi ba, nko nkè gi nkiya ègèd staad nwuzlèm ngatsa mvaka nstaad nkècha'a dolè gèdngaya azhuna ncaa'kuma zhigilè ba nwoy sam nasa aman nkè nzhyè ngai gèdèwasa ngèd ngayaazhunè nrèzlna ara man nkè nrèzl amba bi